Waawataa waɗude vacuum so tawii nguurndam waawataa waɗtude njiddude e soɓɓi, nde o waɗataa njiddude e dow leñol ngal. Jokkondir vacuum e jaɓɓude waɗde nafoore he ƴettude e ngal toowde ko ɓuri. Ko e nguurndam heɓa ngam fiyaangu, miɗo waɗataa jaɓde to lowre nder room ngal.